أول شي ناخذ الإبريق نمليه مويه، وبعدها نوضعه على الغاز لما توصل درجة الحرارة إلى ما قبل الغليان، نوضع كمية متوسطة من السكرعلى حسب الذوق، لم- ننتظر <hesitation> عدة ثواني لين ما تغلي الموية مع السكر، و <hesitation> نوضع الشاي ونتركه دقيقتين ونشرب.